De fomba fanaova siramamy koa zany, anao zany mila manana fary anao de fary igny am'zay ampidirina anaty machiny igny de ahodikiny de ahodikiny de misy rano miboaky bakao de igny rano igny am'zay <hesitation> mivaingana igny bakeo de igny ampidirina agnaty machiny fanindroany igny rano io i vaingan-drano io de vakivakian'ny machiny igny, potipotehan'ny machiny igny de lasa a- siramamy iny bakeo.